Twui o habwui aa romnai tok wngkha kingfihser tei bono mashiranga bo hino. O tok no europe asia africa tei america hasteo manthogo. O tok twui gana o tongwui siring siring khe aa nasingwui tongo. Waisa aa twui sakao kama nuk khai o tok birwui o aa no twio bukhuk dawui rom o. Toling ni kaisa jaat bo twui o habwui aa romwui mano tei hayung rwgwui o toling no manthogo. Birnai takhum bo twui o habwui aa no romwui mano tei o tok treesh meter jora twui bisingo habwui mano. Cormorant tei puffin tok rok twui o habwui bongni chamung no romawui mano. O tok rok twui o chamung chopropma ni bagwui belai sera khe sinijak.